أجل يمكنني القدرة على زراعة الحدائق والعناية بالنباتات, وكذلك يمكنني تقديم النصائح حول زرع نبات- النباتات, وخاصة الورود, لأني أملك ورود كثيرة, ف <hesitation> أستطيع أن إختيار الأنواع المناسبة والبيئة المناسبة, وعندي طرق للعناية بها, فأنا يعتبرجيد جداً في زراعة الحدائق.